ⵢⴻⵀⵉ ⵡⴰⵍⴰⴷ ⴰⵀⴰⴷⵉⵢⴰⵏ ⴰⵎⴻ ⴽⵉⵏ ⵙⵀⴰⵍⴽⵀⴰⵡⴰⵏ ⵢⴻⵙ ⵎⴰⴷⴰⵔⴰⵏ ⴰⵉⵎⴰⵏⵉ ⵢⴻ ⴰⵀⵉ ⵙⴰⵢⵉⴱoⴽ ⵢⴰⴽooⵏ ⴷⴰⵔⴰⵉⵏ ⵜⵉⴽⵉⵏ ⵀⴰⴰⵔⴷⴰ ⴱⴰⵉⵜⴻ ⵢⴻⵜⵉⵜ ⵡoo ⵢⴰⴳⵉⵔⴰⵔⵡⵉ ⴰⵉⵎⴻⵏ.